والله عاد هذا جواب تبي لك جواب فلسفي في امر المصير وما المصير تبي تستشير شيخ او مطوع فيه عشان يجاوبك على هذا السؤال انه امر متعلق نوعا ما بالفلسفه وبالدين فما اعتقد اني اقدر اجاوبك على هذا السؤال لكن نبي نشوف شيخ يجاوبك او مطوع يجاوبك.